Vichi cua cachy tuuy nacaa raá cuñira cotora ñaca cachiyo sana caabi yo choo cachiyo e cachiyo uní uñi cumi oho iñu usa, uña, cuña, ehe, usi, usie, usiuvi, usiuñi, usicumi. sahau, sahue, sahuuvi, sahuuñi, sahacumi, oco, ocousi, ocousie, ocousiuvi, ocousiuñi, ocousicumi, ocosahu, ocosahue, ocozahuuvi, ocosahuuñi, ocousicumi, uvisyhico, uvisyico, uvisyhicouvi, uvisyhicouñi, uvisyhicocumi, uvisyhicooho, uvisyhicoiñu, uvisyhicousa, uvisyhicouña, uvisyhicocumi, uvisyhicousi, uvisyhicousie. uvisyhicousiuni, uvisyhicousiuñi, uvisyhicocumi, uvisyhicousioho. uvisyhicousiyñu, uvisyhicousiuña, uvisyhicousie, uñisyico. uñisyicoe, uñisyicouvi, uñisyicouñi, uñisyicoohoo, uñisyicoiñu. uñisyicousa, uñisyicouña, uñisyicoee. Uñasyicousy, uñasyicousye, uñasyicousyuvi, uñasyicousyuñi, uñasyicousycumi, uñasyicosanu, unasyicosaaue, unasyicosaauvi, unasyicosaauuñi, unasyicosaaucumi, cuñisyicousi, cumisyicousiuvi, cumisyicousyuñy, cumisycousycumi. Ee siento, uvisiento, uñisiento, cumisiento, ohosiento, iñusiento, usasiento, uñasiento, ehesiento, ehemil, ehemilehesiento, ehemiluvisiento, ehemilcumisiento, ehemilohosiento, ehemiliñusiento, ehemilcumisiento, miliñusiento, milusasiento, miluñasiento. milehesiento, uvimil, uvimiluvisiento, uvimiluñisiento, uvimilcumisiento, uvimilohosiento, uvimiliñusiento, uvimilusasiento, uvimiluñasiento, uvimilehesiento, uñimil.